¡Ah! Nez lax nú re rack nda marzo, ra lai gy, marzo, abril, mayo, lai gy rack nai’as nes lax nú re, tchi la ra tiem niz gye gigá dh junio. julio, agosto, tchi ni rga ra tiem niz gye nez lax nú ré tchi lara tiem gal nald, gëi, queity za gëi di fuert, gëi za rniinu ni nez rhe, purzy queity rha, nald rzenias nú gal nald gy ne, gigá ni noviembre, diciembre, enero, gal nald róh’gyas rzalo nez lax nú re, tchi ni rninu ni casi za gëi ni riab lax nú re, ra béw gy.